Як рӯз шогирди як ҷодугар ба тасодуф худро ба қурбоқа табдил дод. Аввал дар ҳайрат афтод ва намедонист чӣ кор кунад, вале бо кӯмаки дӯстонаш ва бо истифода аз китобҳои ҷодугарӣ, ба тадриҷ роҳҳои бозгаштро ёфт. Ин ҳодиса ба ӯ дарс дод, ки бояд ҳушёр ва боэҳтиёт бошад, зеро ҳар амал натиҷа дорад.